يا صديقي لو عندي زر كنت بختار أكيد زر إيقاف الزمن، ليش؟ تخيل تجدر توجف كول شي وتفكر في حياتك بهدوء، <hesitation> أو تتتخلص من موقف صعب، والله مرة حلو لكن لو رجعت بالزمن ممكن أغير أشياء وأندم عليها بعدين، ما- ما أعتقد إني بحب إني أرجع بالزمن.